intwe, asee ekegusii giato, ka abwo kare, kero gese omwana akoiborwa, onya omonte orenge ase ekenyero kiano, orenge omuya, okonyora abanto baria ba kare abange ebakoroka omwana ora eriate erio mono. Onya korwa okorokwa mogaka, okonyora abana eke abange ebakorokwa mogaka. Onya kokorokwa bono buna anyona, okonyora abana abange bakorokwa anyona. Oiya iga buna kenyinya, okonyora abange bakorokwa kenyinya. Onya omwana kare omomura nabo akorokwa erieta ria abamura buna kenyinya. Okonyora omwana nonya na omoiseke, onya omonto orenge ororo kare orenge omuya okarekire buna bonareri, abana abange abaiseke ase ekenyoro ekio ebakorokwa bonareri. Naende riria kare, okonyora owana buna omwana omomura, eba akaarokirwe bare abake. abande nabo bare goika emiaka nonya emiaka ikomo na enne, ikomi na etano riria kare. Na abaiseke nabarobwo, nabo bare koarekerwa emiaka, ikomi iga. Naende riria kare, abana abange, ebakanyiomirwe mapema, okonyora buna omwana onya oarokire iga, buna ab- obaa emiaka emeke obwata okora ki? Onyiomwa. Na omomura okora ki? Onyioma. Naende kare ebare kobeteria omonto, onyiomwa gosechi ase. Onya omonto, omwana ooiseke onya kobwate abana abaiseke, ebarekobetereri bono omwana oria omoiseke otomwa gose na etinga, riria atomwa etinga, ogenda buna na obosie agochia koiyia etinga. Abwo, kwanyora ng'a omomura oria okomonyiomera, nabo are. Babwata bamoira bamoirerania na obosie boria. Kare abange nabo bakakorire igo bakobwata batoma omwana etinga, ririra bwamotomire, bamoira, gose bamoa obosie ng'a, irera nyarebe, obosie obo, bamonyoreria ororo. Naende eria kare, chinyangi chiagakorirwe, chia ekegusii, kwetera omonto akoruerwa chiombe, banyenya chinyama, baiyeka ching'eni, baragera, baigota, banyiomanera abwo abwo abwo. Nabo kare bare gokora igo ekegusii kia okonyiomwa, na <hesitation> nabo yarenge iga eria kare.